Uu chichikutu ndani niniye inanani <noise> uun, na ininga tun yeko <noise> ndakachi ndoña tuu onre <noise> uñenga yuu venró ha ndonkutu <hesitation> takachi ño'o ñatuu <hesitation> ndojon tuku ke ochonján, onrejuaru ñoa kutu ndajiniñatu ndajiniñatu ndojo nike borrego jan <noise> ianja njaru nutuu o'on kachitu <noise> kendava o'on kachitu janyeñatu oni kechichijan anyeñatu kuan vakaña kuñañutu juanya kuña ñutuu, onka chituu njuantu nuu ianka nenka kuu uu chichijan, uun kundekarutu che kuni inituu noye nadanru nutuu chikuni initu nuatu nadaró ndau initu kuni ini chichiján.